Ea vanuana aonanai vamia, vamia vegana vegane ai agoda eda karada vamia garau, e’u mia garau da aodadai a’anana va’aono buka na’ka no vabia noku vamai varerer garau garau. reread, va rerere garau garau inoku, isai gava, vamia garau gava da vava vai garau e’u urada gava dada ko e’u ura gagana gava nana a’anana va re’rere isai re’rere na a’anana e’u, e’u ura gaga na. inoku ai stori e rari e a’adi vare’reni da noku vamia isai gavaka aisenia va ava nonoa va a’anana ai inoku ai are’re’nia noku kawasic a’anana ai maora nai ka noku ai urame da ero gemia roa’va ai va boe enida, “umai, umai kaore isa e gava kavavai”, noku ai vigana gava gava viveri ao viver mai bou dadai vikoreda kapea noku ai imiado ai gavaka ikore’aodo a’anana ai kau baga e vavine baga eda ore ai i’ore isa, ore isa bo’o bo’o da vivavaida, vimia vegana vegana ai ravi ravi da kaiva dada. A’anano ai ira asi roa’va ai vigana, vigana a’a e’u age e aenai viguru, viguru, oisa’aku ega vavai da kuku ani kuku ani ero vevasina noku vigana a’anana ai viuia, viani, viani, viani, vegana a’anana ai inoku ai ina eda igura. guru bo’o bo’o da vivarai vigana viero vigana a’a ruma da abadai uavaono da inoku uma gana paurada vaida aero roa’va ai ruma da abadada e’a rarina varerer nia a’a urame da isai va’abi da vakore da kapea vaisana aenava aenava a’anana eda eda gava kapea a’anana ai nonoa. Ago da boudadai vamia, e’u mia garauda a’anai da gava nonoa da vaida a’avavai roa’va. Va’abia varari gitana va’abia vakaranaia varari va’o’o a’a vado, vagae urame da ero geisa’akua va’abia vagana nimiado abunaka noka ai irari avakaraia e vakeraia vegana ima uda eda mano ai urame naka vavinia ia ona karai beka ka’abia iana re’abia vegano a’anana iana veaiano ai ega nana re’venia. Egenana re’abia a’adina vegana aiviko ore nigana a’a uraule na ka ena isa karu na aonanai. Vigana a’aenana vania do, boakau da eda gai ka niuna vegaia, niuda a’anana ai inoku agoda boudada a’anana urame da ava onda vu mai vu mai vaigana e’u kaparada niu dada vugai da, naida niu anina kuana veo, agoda boudadai. Verani, a’a paura kapea na viko’ore no emai, emai gana gerea na abunana a’anana ogoda boudada a’anana vi, vigana gerea kapea urame da osidi. Noku iada ero a’anana geisa’aku, gabagaba vegana a’aagona veabia a’anana ai eda gogo edam ai. eda sia, kau orena ka vokorea. Ba isania e a’anana viama a’anai paura kapea na vivavai vega, vega, vegana veraviravi ero. Emai guru na no abunane a’anana ago da irau dada a’anana ai agana roa’va a’aenana, unintelligent mia garau da ao dadai, agana roa’va a’aenanai noku re’e na vavuina re’ena reba, reba enagenaonana re’ena vaviuna rebareba inoku ai a’aenana vamiado noku ai auna vavavaia, urame da gava geba da eda abi eda mai a’anana noku ai vi umaida vea da vionau, veo, da viani vi uma, vi umaida vea da viani vi ume, vi uma vigana ka vena edo ve seke o. k ai iana ena ago na veseke. vimie su’uka vegaegae. Kaero ve naedo vegana vesia i’idada ai euda sibou va’ani, noku kauda gemia eganava ai kauda gei dada gemiu va ai genaedo va ka ge abia gemai geumaia ge’aniava a’adina, a’adina vimia ano a’anana ai a’adia ago da boudada re’e viuna a’anana emai ura gagana pauranana ureme da osidi. Viuna vegana gava veo vivai a’anana ai noku ai inoedo. Re’e nana viabia iga vikoredio noku ai imiado ikarubou e ai urame naka mobaela vemai aina a’anana orena ka vekorea noku ai a’aenane orena ka vekorea noku ai a’aenana imia do ro’ava, visanda noku ai vainainai vikua, gava gava urame da eda karubou da vaida eka’ananai miro dada geriu roa’va ino gaga dada, ona vo. ono eke’ananai aouiel isai ao’bamuna da ema- mai ema ono o a’adina maora da.